नुन्ग् थन्ग् जे किजय एम्प्रु एन लैपुर्नि मुन्ग् लनु हगु। गुन् नम जेरौ ससे रनिअ फमुर् खु दुइदिनौ बि दुइदिनौ इऔ कोलोनिअ मबुरे खमनि मौ। एम्प्रु बेदे <hesitation> मुदे अरो थय्मर् पुर फम् क्रु <hesitation> देन्रग्र ससे रनि थयु। जैनि गुदि बिफ ब फिफ जोम् जोनोम् ह हुनै। जेरौ बब् ग्र एम्पुर् पुर बसयु बसय् कु कलम् लैउ। अदर्नि थयु अदर् अर् अरो लैमुन् पुर् को थो ओजो थोन् लैउ जै कोल् निनि थन्ग् थनैअ अरो अकब् पकर्तिको रिक कलम।